A <hesitation> ny fahafantarako anazy a dia <hesitation> misy maromaro izy io. M <hesitation> Matetika izao a ny fahitako dia <hesitation> misy mihignana patsa dia efa alerzika, foza dia efa alerzika, dia misy koa tsy mahazaka voamaina.